أعتجد إن دراسة الإجتصاد والمالية لها فائدة كبيرة، اليوم كل شيء مرتبط بالمال سواء في الأعمال أو حتى في حياتنا اليومية، فهم هاي المواد يساعدك على إدارة أموالك بشكل أفظل، وتتعرف على كيفية الاستثمار والادخار، كما تسهل عليك فهم الجضايا الاجتصادية اللي تؤثر على العالم المحيط بنا.